Cona aventura i libertá de voleal, peru tamién m'arrecuerdu d'un amegu que se xorobeó l'escañu col paracaídas. Es peligrosu si, comu tamién lo es dil nel cochi, o cruzal la calli o embuchal-si unus borucaus i alguegu montal-si i guial un cochi, peru no sé porque corçiu ala genti le da más rehilona de montal-si nun paracaídas.